Mebɛpɛ dɛ mebɛtsena aban kɛse mu kyɛn dɛ mebɛtsena hɛn a wͻdze kͻ wimu kͻhwehwɛ abͻdze nkae a ͻwͻ hͻ no. Siantsir nye dɛ, dɛm efir anaa hɛn yi, minnyim no ho akɛdze pii dɛm ntsi sɛ mokͻ a, musuro dɛ bi nkͻhwɛ a nna mannsan m'ekyir ammba anaa asɛm bi to me a menntum ammba na mbom aban kɛse dze asaase yi do ara na ͻwͻ dɛm ntsi biribi to me a, mebenya aboafo ntsɛm.